қоғамның айтқанымен жүріп өз жолыңнан адастың ба
жақындарыңның саған артқан үмітін ақтаудан зеріктің бе
өзгенің алдында абыройлы болу үшін хақ мақсат мұраттарымызға қиянат жасаймыз
бөтен армандардың жетегінде кетеміз
айналамыздағы мыңдаған ой мен пікірге еліктеп ішкі жан қалауын естімей жатамыз
өзімізге және армандарымызға қиянат жасаймыз
біздің подкаст өмірге деген өзіндік көзқарасы бар рухани еркіндікті аңсайтын жандарға арналған
біз қоғам бекіткен талаптардан ада өз дара жолын салып шынайы бақытқа қол жеткізуге талпынған қиындықтан тайсалмай тұлғылық болмысын таныған адамдармен әңгіме құрамыз
сен жалғыз емессің
оян ішкі батырыңды таныт
оян батыр подкастына қош келдің
баршаңызға сәлем менің есімім диана
бүгін мен сіздерге файндюби подкастынадағы өзімнің бірінші сұхбатымды ұсынғалы тұрмын
жалпы бұл подкасты жазудың хикаясы өте ұзақ және кішкене ыңғайсыздау
алайда ыыы бұл подкастты жазар алдында өзімнің өмірлік қағидаларыма адал боламын деп сөз бердім өз өзіме
ақыры енді адал болады екенмін жүз пайыз адал болайын
осыдан бір жыл бұрын шамасында файндюби і қазақша подкасттар шығара бастады
сол кезде атын атамай ақ кояйын бір подкастты сториске салып ііі өзімше бір әлгі жерде іскер сын жазған болатынмын
сол іскер сынның мағынасы ыыы осы орыс тіліне келгенде өткір де сүйір тақырыптар қозғалады
қазақ тіліне келгенде сол баяғы клише сол баяғы таптауырынды альтруизм деп ііі бір құлшынғанмын
сол кезде файндюбидің негіздеушісі қайыржан ыыы маған өрескел тілмен айтқанда ы мықты болсаң өзің жаз деді
артынша бұл мен ойлағандай мысқыл емес екен және қалжың да емес екен
ыыы өзі айтты диана бұл мысқыл емес
ыыы негізі шынымен де қазақ тілінде әлеуметтік маңызды тақырыптар көтерем десең уэлкэм деді
сонымен ыыы мен деген ы докторантурам бар деп бір сылтаураттым
ыыы мақаламды жазып жүрмін деп екі сылтаураттым
ыыы жұмысым бар еді деп оны үш сылтаураттым
волонтерлік шараларым бар деп оны төрт сылтаураттым
ыыы қытай тілін үйреніп жүрмін деп оны бір бес сылтаураттым
ұзын сөздің қысқасы ыыы менің уэлкэм боламын дегенше бір жылдан да уақыт бір жылдан да аса уақыт өтіп кетіпті
ыыы бұл уақытта жасар жұмысым да көбейді подкаст та жазылмады
солай сүйтіп сүйтіп жүріп өз тәжірибемде ыңғайлы жайлы уақыт ешқашан келмейтініне көзім жетті
сөйтіп қой мынау болмайды екен басымдағы бөрік пе орамал ма деп бір құлшынғандағы жазылған сұхбат
ы бүгінгі менің қонағым ыыы наркес деген қазақтың қызы
екеуміздің көтеріп жатқан тақырыбымыз ерекше
жалпы айтқанда қазақстанда талқылайтын мәселелер көп бастан асуда десек те болады
ыыы мысалы саясаттың өзін ысырып бір жерге қойғанның өзінде бізде білім саласының мәселелері бар медицина мәселелері бар еңбек қызмет мәселелері бар бюрократия коррупция
және жақында ыыы феминистік маршта ыыы қозғалған тақырыптардың бірі әйел қауымының зорлық зомбылыққа душар болу мәселесі бар
және де көп қозғала бермейтін тақырып ыыы лгбт қауымына деген қысым
наркес өзі сұхбатта айтқандай ыыы қазақстанда өзі әрі әйел әрі лгбт қауым өкілі болып ы туылған
ыыы сөйтіп қос кемсітушілікті басынан кешіріп жүрген қазақтың қызы
ыыы жалпы ыыы өкінішке орай елімізде көптеген кемсітушілік пен езушілікті ашып айту ауыр дүние
ыыы оған қоса бертін уақыттағы оқиғалар бұл қадамның біраз жағымсыз салдарға әкелетінін де байқатты
ыыы алайда осындай буындырылған құқық заманында жүрген отандастарымыз ыыы менің ойымша еңсесі одан да басылған азаматтар жайлы көп құлақ аса бермейді
ыыы сондағы осы лгбт тақырыбын ашып айтуға әшкерелеуге бел буған үшін
ыыы өз қауіпсіздігін пида қылып келіп отырған наркес менің ойымша қазақстанның батыл да жүректі қыздарының бірі деп білемін
жалпы ыыы осы сұхбатты жазуға ыыы жазуға бел буған ең үлкен салдарымыздың бірі
ы осы ел ішіндегі лгбт қауымына деген і жеккөрініш түсінішпеушілік балағаттау ііі
бөлу қабылдамау немесе кемсіту секілді әрекеттердің алдын алу
і немесе ііі сол әрекеттерге байланысты ойларға деген түсінік беру ііі түсіндіру
ы осылай ыыы жалпы сұхбат жазудағы түпкі идеямыз ыыы әрбір қазақстан азаматын
ыыы діліне дініне тіліне ұлтына ы жыныстық бағдарына таңдаған өмір жолына ыыы
немесе және тағы да басқа желеулерге қарамастан а тұлға ретінде адам ретінде сый құрметке ие болса ммм
және де әрбір азамат жалпы адамзаттық мүддені көздейтін ұстанымға келсе
ы бір біріне деген өзіміздің қазақи кең пейілділігіміз бен адамгершілігімізді танытса
бір жұдырыққа айналып ыыы осындай көкірегі езілген аузы жабылған ұмтылысы қоршаған заманнан тезірек өтер ме едік деген ой
әлбетте ііі жаңа өлең жолдары бар ғой халықтың қуаты бірлікте дегеніміз орын алса еліміздегі бақытты өмірді көксеген көпшіліктің арманы жүзеге асар деген ойым бар
ііі жеке өзім ііі және менің өзім ойыма сіздер де қосылады деп ойлаймын
ы бақытты елде тұрғым келеді
ііі және осы бақытты елде тұрудың бірден бір і қадамы өзара сыйластықты үлкен құрметке ие қылу
ііі менің де менің қонағым наркестің айтуынша да бұл сұхбат ы кей адамдарға ой өрісін өзгертуге кішкене түрткі болса
ыыы басқаларға демеу болады деген үлкен үмітіміз бар
дегенмен сұхбатымызды бастайық
сәлем наркес
ыыы уақытыңды бөліп сұхбат беруге келіскеніңе көп рахмет
ыыы сұхбатымызды бастамай жатып өзің жайлы бастап айтып кетсең
сәлем диана
ііі сен сенімен жүздескеніме өте қуаныштымын бұл фейк ііі сыпайылық емес деп айта салайын
ііі мен есімім наркес бөлекова
і мен ііі біріншіден ііі феминисткамын екіншіден ііі лгбтик ііі белсендісімін
ііі өзімді саясы түрде лесбиян ретінде танимын және жұртқа солай айтамын
сонымен қоса ііі кәсіби сала ііі корпоративті салада ы жұмыс қызмет көрсетіп жүрген і жай қазақстан республикасының азаматшасымын рахмет
ыыы жалпы шынымды айтқан кезде кез келген адамның жеке өмірін не жеке таңдауын сөз қылу талқылау ыыы оны әсіресе оны ортаға салып пікірлесу ыыы тіпті дегенде оны балағаттау ы өзім мовитон деп білемін
яғни ы кем дегенде оны жат не әдепсіз қылық деп білемін
алайда ыыы бертін уақыттарда жалпы әлемнің рухани этикалық өнегелі ағартуына былай қарамастан лгбт қауымына деген агрессия араздық тіпті жеккөрініш кеңінен қанатын жайып жатқан секілденеді
әсіресе тмд елдерінің қатарындағы қазақстан қазақстан мемлекетінде
ыыы әрине менің ойымша бұл қауым өкілдері көпшіліктің қаһарына бұрыннын түсуде
алайда әлеуметтік желі бұқаралық ақпараттардың арқасында ыыы лгбт қауым дауысының лгбт қауым өкілдері дауысын көтерген сайын жұрттар тақырыптың мәнін түсінбей
ыыы өздеріне жат сұраққа жауапты ізденіп жан жақты зерттемей терең ойланбай үстіртін жүйесіз бір жақты тұжырымға секіре салатын
ыыы сол бүгінгі біздің сұхбатымызда өзім мойныма алып жатқан борышым сенің көмегіңе сүйене осы тақырыпты уақытың жеткенше жеке тәжірибеңе сүйене ііі сенің жеке тәжірибеңе сүйене ашуға тырысу
соған қалай қарайсың
мен оны жүз пайыз қолдаймын және де айтайын дегенім мен ііі үлкен і рахмет осы мүмкіндік үшін сенің ниетің үшін
ііі себебі і егер және де дұрыс ақпарат таратса ыыы осы қоғамдағы гомофобия лесбофобия ы азаяды деген үмітте деген үміттемін мен
мен де соған үміттенемін
і сондықтан олай болса өзің і өзіңді өзің тану жолың туралы лгбт қауымының өкілі екенмін ғой деген ой қалыптасқанға дейінгі басыңнан өткен оқиғаларыңмен ойларыңмен бөліссең
м жалпы ы егер ең басынан ы ол өзімд ііі мен ііі лесбике деп атаймын енді
бұл кішкене ы бұл креативтік ііі кішкене қазақи тілмен десейші креативті түрде бұны ыыы ғарышкер деген мырза сыйлаған сөз
ыыы екі сөздің қосымшасы
ы жаңа сөздікке мүмкін енгізіп жібереміз мақсаттың құлағына алтын сырға деп қояйық мхм
ыыы өзімді лесбике деп і танығаным ііі таныған жалпы кезең ол өзімді адам ретінде таныған кезең былай қарап отырсам
тек мен оның осындай аталынатынын білмедім де
мысалы тек ыыы ол феминизм ы үлгісінде қарасақ болады
мен өмір бойы феминистка болып жүріппін
ал бірақ оның феминизм деп аталынатын білмеппін мхм дәл солай ааа
мысалы қалай болады ол
мен ііі алты жастамын ііі жаңа мектепке бардым ауылда мені қаладан ауылға жіберді
сөйтіп ауылдағы мектепке і күшті көйлегімді киіп ақ бантигімді тағып бірінші қыркүйек күні кәдімгідей барып
сол жерде бір қыз ы жалпы барған кезде ііі көп оқушылар жүр мектептің алдында ше енді ауылдың мектебі
сондай ыыы алма ағаш әдемі ы енді керемет жаңағы көрініс пейзаж десе болады
сөйтіп мен ііі енді интровертка ретінде шет жағасында тұрып қалайша енді кірсем болады
қалайша мына компанияның ішіне і судай ағып тастай сіңіп деген сияқты енді қалай айтушы ма еді солай айтушы ма еді
мақалдап айтқан кезде солай қалай істесем болады деп тұрған кезімде бір қыз келіп қасыма маған ііі бір алманы береді
ол жерде шөптің үстінде алмалар жатты да көп мхм мхм соны алып біреуісін маған беріп ііі күлімдеп ііі жүрсеңші деп айтады
сосын мен ііі қандай күшті қыз мынау керемет деп ыңғайсыз болып қаламын
ііі сонан кейін ііі уақыт өте келе і өзімді ііі маған көбінесе қыздардың компаниясы ұнайтынын түсіне бастаймын да мхм ұлдарға қараған кезде
ііі бірақ ііі жалпы оны енді і романтикалық түрде бір ііі құлшыныс деп таныған жоқпын мен жай ғана ііі солай маған ұнайды солай өмір сүріп жүрдім
ііі уақыт өте келе ііі енді анаңнан ыыы немесе қасыңдағы құрбыларыңнан сұрайсың ғой сендерге осы қыздар ұнайды ма деп
жоқ ыыы немесе анамнан сұрағаным бар
ана осы ыыы анау ы мама мама деп айтамыз
мама анау ыыы теледидарда айтқан екі жігіттің ііі қол ұстасып жүруі дұрыс па сол деп сұрайсың да енді өйткені ауылда өсіп жүрген адам оны қайдан білесің мхм мхм ол не екенін иә
сөйтіп анам айтады жоқ ол дұрыс емес
ол харам ол күнә ондай адамдар бұзыққа барады қарама оған деп
сосын мә құрысын құдай сақтасын мен егер анама айтсам менде сондайлар болғанын мен тозаққа барамын
ііі о құдайым кішкентай кішкентайсың ғой енді кішкентай кезде отырып алып ұйқтардың алдында құдайға жалынасың
мені ондай ой ойлардан арылтшы ертең сау болып тұрайыншы өтініш деп
ііі сөйтіп сөйтіп өзімді тани бастадым
ал жалпы ресми түрде ііі өзімді ашық сезінген уақыт ол ы студент кезімде осы алматыға келгенде
ііі феминита бір ликторий ұйымдастырды қазақстан феминист инициативасы мхм
сол жерге барып өзім сияқты адамдарды көріп ііі мә мынау деген норма екен ғой негізінде деп ііі өзімді солай сезіне бастадым өзімді қалай айтсам болады мойындадым өз өзіме мхм
ал оған дейін ііі шатасып өзімді нормадан ауытқыған мүмкін ауру мүмкін дұрыс емес
сонда жалпы алған кезде бұл ыыы он он бес жылдың арасында ыыы солай ойлап жүрдің иә сен
бұл күнә бұл ыыы олай ол ол дұрыс нәрсе емес деген секілді
мысалға сен алтыншы сынып сен мектеп оқуын бітірген студент жылдарға дейін біраз жыл он он бес жыл ма
иә дәл солай яғни алты жасымнан і он жеті жасыма дейін мен өзімді кәдімгідей ііі нормадан ауытқыған ііі қоғамда і орынсыз және орынға і лайықты емес адам ретінде сезініп жүрдім мхм
бұл жалпы әлеуметтік таптауырынның ыыы тақырыбын әлі қозғаймыз иә түсінікті
і жалпы негізі ыыы бұл лгбтик ыыы тақырыбына кірме кіре бастаған кезде жалпы таптауырынды бір сұрақтардың бірі ол ыыы ғылыми көзқарас
мысалға ііі бір жағынан әлеуметтік таптауырын бар ііі жаңағы діни көзқарас бар
бір жағынан ғылыми ыыы ғылыми көзқарас бар
сол ғылыми көзқарасты қазбалайтын болсақ ыыы кейбір ғалымдар гетеросексуалды гомосексуалды болу генетикаға ы алдын ала жазылған деп атайды
а басқа ғалымдар ыыы бұл гетеросексуалды не гомосексуалды болу ыыы бала анасының ішінде тумай жатып немесе туылған кезде үш жасына дейін қалыптасады деп айтады
ыыы жалпы сен өзің қай қай ойға көбірек ііі сенесің мхм сүйенесің мхм
бұл жақсы сұрақ
себебі ііі жалпы ііі әрбір адам ііі мысалы гомофобияны сезінетін адам да гомофобия дегеніміз ол жаңағы
гомосексуалды немесе ііі гетеросексуалды ммм гетеросексуалды емес ііі жыныстық бағдар ыыы бағдарға қарсы болатын адамдар ы адамдардың сезімі сезімін солай атайды і ғылымда
ол адамдарға менің ойымша ең біріншіден осы ғылыми ыыы тұрғыдан ыыы тақырыпты зерттеу керек деп ойлаймын
өйткені ғылымға келсек ол жерде барлығы өте оңай ешқандай
ааа таптауырынның да ешқандай ол жерде ыыы наным сенімінің де орны жоқ
барлығы ыыы дерекке сай айтылған
яғни ы гомосексуалдылық ы жыныстық бағдар ы ол екі заттың комбинациясы
яғни ол ы гендер мен ы эмбрионды даму ы жағдайының яғни ол ыыы ананың гармондарына байланысты
яғни ііі бала дүниеге келмей тұрып ыыы оның гендерімен ананың ыыы қалай солай екіқабат кезіндегі ііі өзінің өзін сезінуі
ііі гармондардың ыыы ананың ішіндегі қанның ішінде гармондардың ііі пайда болуы десе болады иә
ы мысалы ыыы көп көп зерттеулер енді көп зертеулер бар негізінде
бірақ олардың көбісі і бір тұжырымға келеді ііі ол мысалы бір ііі нейро нейробиолог бар дикс баб деген соның кітабі бар
біз ол біздің миымыз деген мы это наш мозг
мхм сол жерде ол айтады ыыы гомосексуалдылық ыыы адамдарда қашан ммм пайда болады зерттеген
ііі ол жерде енді соның зертеуі бойынша егер ііі екіқабат кезінде ана ыыы стресс і сезінсе иә
ііі жаман ы бір сезімдер сезімдерден өтсе травлдардан өтсе онда оның ііі ішінде тестесторон гармоны шығады қанында
а ал егер ол ы қызға екіқабат болса қыз ыыы тоқсан тоғыз пайыз гомосексуалды болады мхм соған байланысты
а және де ол енді бұл биологиялық тұрғыдан ғой аха
сонымен қоса ы мысалы көп адамдар ммм олар ыыы енді гомо гомо гомофобтардың логикасы бойынша
ыыы гомосексуалдылықты қалай қалайша бір әлеуметтік тұрғыдан алуға болады
ол дегеніміз өте бұрыс ыыы ой пікір
і ол адамдарға жай ғана ғылыми кітапты алып оқу керек енді кемінде википедияны оқу керек шығар менің ойымша
қара айналары бар қолында иә і смартфондары бәрін ашып оқып і танысып ол жерде барлығы жазылып тұр мхм
жалпы негізі ыыы лгбтик дегеніміз ы ағылшынша эл жиб эл жи ге би ти кю деген терминологиядан шыққан иә
соны ашып түсіндіріп жіберсең әрбір әрпі не білдіретінін
мысалға көбінесе адамдар біле бермейді л лгбт лгбт деватқан айтқан кезде олардың барлығын бірдей гомосексуалды адамдар деп біледі оның түр түрі бар
ол бұл жалпы ы лгбтик ііі плюс деп атауға болады кей кейбір жерлерде кейбір жерде оны лгбтикс плюс деп атайды
ы оны ашып ол жаңағы лесбян гей бисексуал ііі трансгендер квир ы егер ес ті санасақ союзники союзницы
ол яғни ііі ниеттестер қолдайтын адамдар оларды ішіне кіреді
ал плюс дегеніміз ол оның астында барлық ыыы осы кірмей қалған ііі гендірлік сәйкестіктер және сексуалды жыныстық бағдарлар мхм осылай болады
енді егер барлығын айта кетсек бір бірден қысқаша ы лесбиян деген ол енді әйелдер иә өз өз жынысына ы сексуалды ы романтикалық түрде ы құлшыныс сезінетін әйелдер мхм
ііі г ол гейлер енді барлығы біледі бисексуалдар ы олар ыыы өзінің жынысына да және қарама қарса жынысқа да ы романтикалық түрде сексуалды түрде ы құлшыныс сезінетін адамдар мхм
иә трансгендерлер бар одан кейін ыыы бұл кісілер трансгендер трансгендерлік тұлғалар олар олардың ыыы биологиялық жыныстары
яғни пол дейді ғой орысша айтқан кезде ыыы сол ы жыныстары өздерінің ііі өздерінің сезінетін жыныстарына сәйкес келмейді
яғни олар саналы түрде өсе келе өздерін мысалы еркек дүниеге келсе биологиялық тұрғыдан оның жынысы ер мхм
бірақ ол уақыт өте келе өзін ііі кәдімгідей қоғамда әйел ретінде сезінеді ол адам трансгендер мхм
ііі одан кейін квир мхм иә
ы бұл кісілер ыыы жалпы жалпы квир деген ііі ұғымды аудара салсақ ол ііі біртүрлі деген ііі сөзге сәйкес келеді негізі
ал ең ең ең басында солай қолданған қолданған
қазіргі мағынасы оның ііі гетеросексуалды емес және де өздерін цисгендерлі деп санамайтын тұлғалардың бәрі квир
мхм цисгендер дегеніміз цисгендер дегеніміз ііі биологиялық ыыы жыныстары әйел немесе ы еркек болып саналынады
яғни бинарлы жүйеде ііі сәйкес келеді мысалы олар әйел болып туды ма ол әйел болып саналады мхм осылай өзін сезінеді саналы түрде мхм
жалпы осы рахмет
а енді қазақстандық гомофобиялық пікірлерге
ыыы жалпы сол қазақстандық гомофобиялық пікірлерді оқыған кезде әркім әрқалай ойлар танытады ыыы
мысалға өзім бұл тақырыпты зерттеген кезде біреулер бұл қазақстандықтардың көпшілігі діни адамдар болғандықтан жаңағы сен айтып кеткендей бұны харам яғни дін бұған бұрыс қарағандықтан
ыыы адам ыыы жаңағы ііі діни адамдардың өздері бұны харам деп біледі және ол дұрыс емес деп біледі жаңа сен айтқандай күнә деп біледі
ол бір і бір жағы жаңағы гомофобиялық көзқарастардың
екінші жағы бойынша кейбір психологтар ммм біздің қазақстандағы ол түрме психологиясы деп атайды
мысалға ыыы түрме психология түрме психологиясы деп оны да іздестіріп көрдім
яғни ол посткеңестік мемлекеттердің ы көбісі қолданады
ыыы яғни біраз уақыт бойы ыыы біздің мемлекеттерде жыныстық қарым қатынас еркіндік пен еріктікті басу құралы ретінде қолданған
яғни бұндай жағдайда ерекше немесе әлсіздеу қоғам өкілдерінің еңсесін әбден басып тастаған дейді
яғни ыыы сондықтан әлеуметтегі көпшілік ыыы сондай ыыы ерекше немесе әлсіздеу қоғам өкілдері ыыы жаңағы жақшаның ішіндегі тұрақтылықты бұза бастаған кезде ы бар күшімен сол тұрақтылықты сақтағысы келеді дейді
сондықтан ы бұл түрме психологиясы яғни тұрақтылықты сақтау деген
ы сенің ойыңша жерлестеріміздің көбісі таймайтын именбейтін гомофоб болуының түбі неде деп ойлайсың
осы екі ііі екі көзқарасқа ыыы қосыласың ба әлде бұдан басқа да көзқарастарың бар ма
енді менің ііі басқа да көзқарас болғанда мен негізі бұл ыыы жалпы жаңағы психолог тырнақшаның ішіндегі психолог ыыы айтуына толығымен келіспеймін
мхм себебі ііі жалпы егер гомофобияны қарастыратын болсақ мхм ұғым ретінде немесе ііі көңіл күй ретінде ме
ы бұл гомофобияны да екі ііі бөлігі бар
екі қалай айтсам болады екі заттан тұратын комбинация иә мхм гомосексуалдылық сияқты
олар ы біреуісі психика екіншісі әлеуметтік тәжірибе мхм
яғни ы жалпы гомофобияның ыыы табиғи ортада ы жоқтығын айтады бізге зерттеулер иә биологиялық зерттеулер
оны ол не не деген сөз
гомофобия і әлеуметтік конструкт ол ііі гомосексуалдыққа қараған кезде пропоганданың арқасында беріледі адамдарға
яғни ол ыыы мысалы короновирус сияқты ыыы ауыздан ауызға берілуі мүмкін мхм гомофобия
мысалы егер ііі отбасыда әке ана гомофобты болса бала да гомофоб гомофоб болады жүз жүз пайыз болғанда енді тоқсан тоғыз пайыз
егер оның арифметикалық ы ойлау қабілетілігі болмаса иә баланың өзінің мхм
ыыы енді қалай беріледі бұл жалпы берілу әдісі өте жеңіл
барлық ой ғұрыптар мәдениеттегі ііі іс әрекеттер ііі ой пікірлер олар мем арқылы беріледі ғой
ричард докинз айтып кеткендей эволюциялық биолог ыыы мем ол жаңағы әр ііі ой ғұрыптың іс әрекеттің мәдениеттен ііі берілу і негізгі бөлшегі
основная единица дейді ғой мхм ол мем деген анау бізде интернетте әлеуметтік желілерде ғаламторда көңіл күйімізді көтеретін мхм картинкалар емес суреттер
мем деген кәдімгідей ғылыми өлшем мхм
бірақ негізі ол да келеді ол да жақсы мен оны қолдаймын мемдерді
ііі саффолық мемдерді әсер айта салайын
кешірім өтінем орысша сөздер қолданғаныма енді тіл байлығым аса қатты жетілген емес
сондықтан ең бастысы түсінікті болса болды да
гомофобияны жалғастыра берсек ары қаратай ыыы
жалпы гомофобия қоғамда осылай пайда болады мхм адамнан адамға беріледі
ал ең ы ол оның ыыы несі қалай айтсам болады ііі бастауы неде неліктен ол пайда болады
ііі ол қорқыныш жаңа заттан қорқыныш
яғни адам і не немен ііі немен ііі жұмыс істеп тұрғанын білмейді ііі алдында не тұрғанын білмейді
мысалы ол гей не екенін білмейді кім екенін білмейді
мхм а білмеген зат егер ол адам ізденбесе егер ол адам ы оқымаса онда ыыы әлбетте оның басында таптауырындар пайда болады
ол таптауырындар ііі өшпенділікке алып келеді мхм
осының барлығы гомофобия деп аталынады
және де жалпы гомофобия ол кемсіту ііі түрі болып табылады ғой мхм
ал егер кемсітуге келетін болсақ желі де бір і өте ііі популярный дейді ғой і өзекті популярный деген қалай болады танымал
танымал рахмет танымал пирамида бар
деген көшпенділік пирамидасы
ол жерде барлық кемсітудің кемсітудің жалпы жүйелік ііі түрде жиналған ііі тізімі бар мхм
соның ең төмен сатысында осы жаңағы ыыы ақпаратты бұрмалау ыыы дұрыс түсінбеу
ыыы оны негативті ақпаратты қолдау позитивті ақпаратты жасыру ыыы деген сияқты ы кемсіту ыыы
одан кейін булинг ііі әзілсіз і орынсыз әзілдер жіберу ііі комментариялар жіберу деген ііі осындай кемсіту түрлері кіреді ең төмен сатысына
одан жоғары ол ыыы саяси кемсіту экономикалық білім саласында қызмет саласында
яғни егер мысалы мен і өзім лесбике болсам да лесбиян болсам мен егер жұмыстан осы жай ғана лесбике болғаным үшін шығарса онда ол осы сатыға кіреді мхм ііі
жұмыс ы қызмет саласында кемсіту
ыыы одан жоғары көтерілсек ііі оған зорлық жатады яғни ол жалпы немесе индивидулды яғни ііі бір тұлғаға бағытталған
мхм оның қандай да бір жеке ііі сипаттамасына ііі айдентис дейді ғой ііі өзінің сезінуіне байланысты ііі бағытталған зорлық түрі
немесе топқа байланысты бір бір ііі топ біздің жағдайда ол лгбтик ііі лгбтикс плюс і комьюнитидің ііі өкілдеріне бағытталған өшпенділік және зорлық
сол өшпенділік негізінде көрсететін зорлық мхм
оның ең жоғарғы сатысы геноцид ііі
ііі оның ең жарық үлгісі грузияда болған гейлерді ііі ұрлап алып өлтіру түрмеге отырғызу мысалы иә мхм
яғни бір топқа бір топқа қарсы бағыттаған қасақана жүйелі түрде ы жою бір топты мхм
осы жалпы осы яғни егер гомофобияны ыыы түсінгім келеді оның ыыы табиғатын ыыы деген адам болса
онда опять же википедияны ашып оқып ы түсінсе болады
ыыы яғни өте өте оңай барлығы ол әлеуметтік тұрғыда адамнан адамға берілетін әдет ғұрып
одан арылуға болады емделуге болады өте оңай
егер өзіңізде ііі осы жалпы саналы түрде жаңа ақпаратты қабылдау критикалық ойлау мүмкіндігі және де санаңызда бұрмалалаулар болмаса
онда сізге ііі жеңіл ең жеңілі осы гомофобиядан арылу жолының ең жеңіл жолы ақпарат ііі іздену дейді іздену оны миға сіңіру
иә жалпы жаңағы әлеуметтік таптауырын демекші бізде қазақстанда өте көп ы бұқаралық ақпараттар құралдарында ыыы гомофобиялық жаңалықтар өте көп
олардың бірі мысалға ыыы астанада осы жақында жиырма жиырма бір жасар ы баланы зорлады бір топ еркектер қосылып мысалға біз қазір сенен натурал жасаймыз деген
ы ол енді ііі одан басқа жаңағы сен айттың қызметтен шығару деген оның ішінде і жаңағы қай ы район қай облыста болғанын білмеймін
ыыы жалпы өз мектебінде үлгілі ұстаздардың бірі болған ол өзінің аты ма әлде жасап жатқан жасап алған аты ма кеңес деген бір і жігіт
ііі өзінің ммм гомосексуалды екені айқындалып қалады
сол кезде сол ыыы өзі кездесіп жүрген жігітпен екеуін і біреулер ііі жаңағы видеоға түсіріп ііі оны тізесіне салып кешірім сұрауға мәжбүрлейді мысалға
сол видео ертеңгі күні ы бұқаралық жаңағы әлеуметтік желілер арқылы таралады
сөйтеді де ы ол жұмыстан шығарылады
сонда жұмыстан шығарған кезде өзінің мектеп ұжымы біз сені өте қатты сыйлаймыз сен өте керемет мамансың алайда бізде жұмыс жасай алмайсың өйткені бұл мектеп дейді
жалпы менің ойымша ііі мектептен басталатын зат қой мысалға гомофобиялық ыыы осындай көзқарастардың жойылуы
і егер мектепте бұндайға жол берілмесе қандай маман екеніне қарамастан өстіп мектептен ы ұжымнан ұжымнан шығарып жатса енді ол иә таптауырын деген енді содан басталады деп ойлаймын мхм
иә келісемін ыыы жалпы тәрбие тәрбие мысалы ең бірінші бізде мектептен басталынады ғой адамды қоғамға ену процесі мектептен басталынады ғой жалпы
ыыы сондықтан ііі енді ііі бұл ііі бізге жаңалық емес
қазақстанда мектепте ыыы гомофобияны кәдімгідей балаларға үйрететін иә
жалпы танымал биолог ыыы евгения тимонованың айтуынша ыыы гомофобия ол диктатураларға ыыы диктатуралармен ұштасып жүретін ііі көңіл күй
яғни ііі сөз еркіндігі жоқ елдерде гомофобия міндетті түрде болады
және адам құқықтары ы сәйкес түрде қағаз ретінде конституцияға сай немесе ыыы дүниежүзілік адам құқықтарын декларациясына сай ыыы жұмыс жасамайтын елдерде міндетті түрде гомофобия болады
сондықтан біз ол маған мен үшін жаңалық емес
және де мен жалпы ол бұл бұл ақпараттың барлығы ы коктим сайтында ыыы жарияланып жатқан сол жерде
ы ол коктим сайты дегеніміз і қазақстандық лгбтик плюс ііі тұлғаларына арналған ііі ақпараттық сайт
оны біздің белсенділер ііі жандандырып отырады сол жерге ақпарат қойып осындай жаңалықтар көрін көрін көрінімділікті арттыратын жаңалықтарды сол жерге қойып отырады мхм
иә мен ол жайлы естігенмін
і және де одан да жағдайлар да бар болған
мысалы бір жағдай естідім
і бір жігітті ііі бір жігіт әлеуметтік желі желіде і басқа жігітпен танысқан
і осы біздің алматыда болған жағдай ма білмеймін
ііі ана жігіт енді бұл танысқан і себебі романтикалық түр түр ііі романтикалық ммм себеп бірге свидание дейді ғой дэйдқа барайын деген дэйд
ііі барса ана жігіт жалғыз емес пәтерде ііі қасында біреу бар
ана келген біздің жаңағы лгбтик ыыы плюс комьюнтин ыыы тұлғасына айтады екен ііі
сен сонда гейсің бе онда қазір мен сені гетеросексуал жасаймын деп тура солай ұрып соғып ы таң атқанға шейін зорлап бірнеше рет і сол пәтерде ұстаған
онан кейін онымен онымен қоса қоймай ыыы зорлық зорлық көрсеткенімен қоймай ыыы егер ақша тауып бермесең сенің ата анаң і жұмыстағы әріптестерің барлығы сенің гей екеніңді біледі деп айтқан
ыыы сөйтіп ана жігіт қалай екенін мен шынымды айтсам есімде жоқ өйткені мен өте зорлыққа ыыы жалпы зорлық жайлы оқыған кезде өз өзімді ұстай алмаймын сондықтан аяғына дейін оқымаймын
бірақ мен білуімше ол жігіт қашып үлгеріп ііі полицияға барып өтініш жазып қазір і ол жігітке көмекке қаражат жинап жатқан болған негізі кез сол кездерде
әлі күнге шейін жинап жатқан шығар өйткені ол енді үйіне бара алмайды ғой мхм ііі белгілі бір себептермен
жалпы осылай і және де менің айтайын дегенім ііі сонымен қоса гейлерге қарсы емес ы лесбиян әйелдерге де қарсы көрсетілген зорлық үлгілері бар бізде
мысалы ыыы осы мен жоғарыда айтып кеткен феминита инициативасы мхм жаңалық жариялаған
есентай мол деген осы алматыда кинотеатр бар сол жерде екі біздің ііі жалпы лесбиян деп енді жалпы екі қыз өзім білмеймін енді ол ол қыздар өздерін мүмкін бисексуал мүмкін лесбиян мүмкін квир деп ііі атайтын шығар
бірақ ыыы екеуі кездесіп жүрген кезде киноның кинотеатрдың алдында отырады і және де ммм енді қалай айтсам болады ііі сүйіскен і кинотеатрдың алдында
оны бір ііі үлкен еркек видеоға түсірген
мхм видеоға түсіріп жатқан кезде сендер не істеп жатырсыңдар бұл дұрыс емес сендер ііі тозаққа барасыңдар енді сондай дөрекі ііі орынсыз және дегуманизациялайтын яғни адами қасиеттен жұрдай қылатын ііі комментариялер жіберген
ол видеоны ол желіге салған
а оны қырық мыңнан астам ба жүз мыңнан астам ба әйтеуір өте көп адам көрген мхм
оның ішінде ана қыздардың ііі әріптестері де бар да білмейтін мысалы
жалпы ол ыыы ол қыздардың рұқсатынсыз ммм заңбұзушылық болды бұл жерде құқықбұзушылық видеоны салды желіге
одан кейін ііі ол қыздар феминита арқылы адвокатқа ііі осы жағдайды түсіндіріп олар ыыы сотқа береді мхм
және де ііі өткен жылы сол сотта олар жеңді
ана кісі айыппұл төледі ммм моральдік і ущерб дейді ғой мхм енді моральный ущерб мхм және де видеоны өшірді
кешірім ііі кешірімді кешірім сұрады ма сұрады иә
сондықтан кейбір жағдайлар осылай ііі хәппи энд дейді ғой осылай бітеді
ал екінші жағдай бар мен білетін мен өзім танитын ыыы бір қызды өзін лесбиян деп танитын қыз мхм
ол қызды ііі осы алматының ііі белгілі бір і түнгі клубында яғни ііі гей клуб дейді ғой мхм сол гей клубтың алдында ыыы басқа бір топ қыз соққыға жыққан
кәдімгідей ұрып ы тепкілеп талдырып кеткен ііі оның сексуалды бағдары үшін иә
ол қыз одан кейін ііі өзін есін жиып полицияға барады мен өтініш жазайын деп
оған айтады ыыы кешір бірақ бізде сені қорғайтын заң жоқ
неге десе ііі біздің ата заңның он төртінші бабының екінші бөлімінде мхм әр адамды кемсітуге болмайды оның діни нанымдарына
немесе ііі әлеуметтік жағдайына лауазымына мүліктік жағдайына жынысына нәсіліне ұлтына иә иә
және де әрі қаратай бар кез келген өзге жағдайларға байланысты
мхм сол өзге жағдайдың ішіне негізі лгбтик плюс адамдары кіреді
бірақ полициядағы ыыы құқық қорғау құқық қорғау органының ы жұмыскері қызметкері оған солай айтқаннан кейін кешір сенде сен сияқтыларды қорғайтын заң жоқ сондықтан сен ренжіме бірақ мына өтінішіңді ал да үйіңе қайта бер
сонымен болды ы ол өтініш сонымен сол оқиға бітті ме жоқ
ол өтінішті қалдырады
ыыы оған ы қоңырау шалады жаңағы следователь дейді ғой мхм іскер іскер дейді ме мхм сол кісіге қоңырау шалады сұрайды
ііі қалай боватыр менің ііі өтінішім іздеп жатырсыздар ма ана қыздарды ол олар айтады жоқ жоқ сөйтіп жоқпен оны аяғына дейін жеткізеді
ііі ең аяғында ііі іс жабылады
сонымен бітті яғни кінәлілер і өздерінің ііі кінәсі үшін жауапкершілік алған жоқ ешқандай
подкаст көңіліңнен шықты ма
файндюби ұсынатын барлық эпизодты фейсбук инстаграмм спотифай в контакте әлеуметтік желілері мен ютуб телеграмм яндекс мюзик арналарынан таба аласың
жаңа шығарымдылармен мен соңғы жаңалықтарды бақылау үшін подкастымызға жазыл
толығырақ ақпаратты файндюби нүкте ком сайтынан таба аласың
ы жалпы әлеуметтік таптауырыннның ы тақырыбын жалғастыра ыыы көптеген і көптеген адамдардың көзқарастары бойынша ыыы
ы гомосексуалды ыыы адамдар әсіресе еркектердің көбісі педофиль деп біледі деп ойлайды
ыыы ал бірақ егер мысалға жаса жасалып жатқан педофилия қылмыс қылмыстарына қарайтын болсақ ыыы
тоқсан пайыздан көбісі гетеросексуалды еркектер
ыыы фридрих эберт фондының зерттеуі бойынша ыыы қазақстанда жетпіс пайыз ыыы қазақстандықтар лгбт қауым өкілдерімен көршілес болғысы келмейді
сонда бұл сонда бұл статистика алпыс төрт бүтін оннан алты ы пайыз араққұмарлармен алпыс бүтін оннан бір і пайыз қамауда болған қылмыскерлермен көршілес болмау тілегінен асып түсті
жалпы ыыы бұл статистиканы бұрмалап былай айтқан кезде ыыы қазақстанда жетпіс пайыздан жоғары адамдар ы лгбт қауым өкілдері
араққұмар немесе і қылмыскерлерден де ііі қорқынышты деп ойлайды ма деп
олардан да аса түскен жаман үлгі деп біледі ме
жаңағы сен айтып жатқан таптауырындардың бірі і мысалға менің көптеген өздерін либерал санайтын достарымның көбісі і жаңағы сен айтып кеткендей ісіне қараған кезде олар да сонда айтады
жалпы негізі маған бәрібір дейді кім кіммен жүрсе жүре берсін жақсы көрсе жақсара жақсы көре берсін көзінше немесе менің көзінше ондай жат қылық көрсетпесін
өйткені бұл дұрыс емес өйткені бұл иә күнә дейді кейбіреулері дұрыс емес дейді кейбіреулері жат дейді
ал бұл кейбір бірақ көбінесе ол айтады бұл жаман үлгі жаман тәлім дейді біздің балаларымызға
сонда жаңағы статистикаға үңілсек яғни лгбт қауым өкілдері жаман үлгі болып саналады мхм
ал қылмыскерлер мен нашақорлар нашақорлар ыыы жаман үлгі емес деп үлгі сатысы бойынша иә
бұл керемет ііі көрініс деп ойлаймын қазақстанда қазір болып жатқан жағдайдың керемет көрінісі осы статистика көрсетіп жатыр иә мен келісемін
ыыы бұл сауалнама нәтижесі егер мысалы біреу сұраса қазақстанда ыыы гомофобияның деңгейі қандай десе
осы осы сауалнама нәтижесін көрсете салса болады
демек ііі қарапайым ыыы адами өзін ұстап жүрген лгбт плюс қоғамының ііі өкілдері ііі нашақор мен і алкогольге табынған адамдардан қарағанда сонда жаман болып тұр ғой
ы бұл ыыы бірден бір дегуманизацияның нәтижесі
дегуманизация дегеніміз сол жаңағы адамды адами қасиетінен айыру ғой негізінде
таптауырындарының арқасында немесе ыыы қандай да бір ііі предупреждение дейді ғой
ііі сыни жоқ ыыы қисық ммм бұрмалау жоқ қисық ммм қалай айтсам болады жарайды предисловие предупреждение болып қала берсін мхм
ыыы жалпы соның нәтижесі яғни ы және де бұл тағы да ненің нәтижесі репрезентацияның жоқтығы
яғни менің ойымша ыыы репрезентация дегеніміз і көрінімділігі яғни оның бейнесі жоқ
лгбтик плюс қоғамының мысалы егер әр әрқайсысын алатын болсақ мен мысалы лесбиянмын иә
ііі лесбиян адамдардың репрезентациясы жоқ прообразы
ііі яғни мен біліммен мысалы өзімнің он төрт он бес жасымда саналы кезімде і гугл ға кіріп лесбиян деп жазған кезде маған шығатын ол не
порно өнеркәсібінің туындылары тамаша
мен әрине оны көрген он төрт жастағы қыз ойлаймын құдай сақтасын мен бұндай емеспін жүз пайыз қорқып жауып есіме мүлдем алмай қаштым мхм
сөйтіп өз өзімнен қашумен өмір сүрдім
ы бірақ бірақ мен сол кезде ы бұл тағы бұл бұның барлығы ііі бір мәселеге келе жатырмыз қазір
ол қай мәселе суицидтар мәселесі мхм ііі
жалпы сол сауалнамалардың статистикаларына жүгінсек ііі лгбтик плюс қоғамындағы жасөспірімдер ііі басқа гетеросексуалды гетеронормативті жасөспірімдерге қараған кезде
суицидтарға немесе суицидалды ой пікірлерге сезімтал болып келеді
яғни оларды і менталды дейді ғой бәрі мхм
менталды ыыы здоровья ментальная менталды денсаулығы денсаулығы иә рахмет сол денсаулығы ыыы құрыған
оның бірден бір себебі қоғамдағы гомофобия қысымы гомофобиялық қысым
менде де ондай болған ыыы енді қазір айтпай ақ қояйын нақтылап не болғанын қалай болғанын
бірақ менде суицидалды ой пікірлер болды
і мен сол әлеуметтік таптауырындардың қысымға байланысты иә
і бірнеше рет ііі ол сол ой ойларды мен іске асырайын дегенмін
бірақ соңғы рет үшінші рет іске асырайын деген кезде і мені анам ііі тоқтатты
ііі және де мен соншалықты анам мені солай сондай жағдайда тауып алған кезде көрген кезде мен қатты ыыы қысылып ұялғаным соншалығы мен өзімде өзіме сол жерде уәде бердім
мен өзімді осы жерден алып шығамын мен өзіме қолымды қол ұшымды беремін ыыы және де ешқашан оралмаймын осындай жағдайға деп
і қазір ііі мен қайтып оралсам мысалы мен кейбір нелер бар ііі иксар деген ііі мультипликаторлардың ііі компаниясы бар ғой ііі мультиктер шығаратын анимациондық кинолар
сол жерде ііі сол компанияның қызметкерлері видео түсірген екен қарапайым қызметкерлері емес ііі осы лгбтик плюс қоғамының ііі өкілдері
және де ол қысқа видео ютуб ютубта бар
і ол әр і адам і өзінің і жасөспірім кезінде кездессе не айтар едің дейді де соны айтып жатыр ойларымен бөлісіп
сөйтіп олар әртүрлі заттар айтып жатыр да бір қыз келіп айтты ііі мен өзіме сөйтіп айтар едім менің сөздеріммен үйлесіп жатыр да
ііі мойыма ііі өзіңнен і жиіркенбе өзіңе сен өзіңді қабылда
сосын ііі жақсы бір стейтмент айтты мен соны ііі тіпті жазып алдым да
қазір оқып берейін мхм өте керемет маған ұнады
себебі мен осы ыыы подкастты жалпы не үшін келдім не үшін жазып жатырмыз иә оның бірден бір себебі ы біз өзім сияқты сол кездегі жасөспірімдер ыыы ақпарат жоқ
ақпаратқа мұқтаж аш болып жатқан жасөспірімдерге бұл ыыы подкаст ы дижитал құшақ ретінде болсын ааа
бұл менің қол ұшым біздің қол ұшымыз
сіздер і сіздер сендер ііі нормадан ауытқыған емессіздер сіздер ііі табиғи ы адамдарсыздар
өздеріңізді қабылдаңыздар бәрі жақсы болады деген сияқты
өмір ол ең күшті қазына ұмытпаңыздар мойымаңыздар деген сияқты
вот енді жаңағы стейтментті оқиын
ол ііі ең ең әлемдегі ең керемет ііі зат ол і өзің жайлы және өзің әлемдегі орның жайлы і мүмкіндігінше шынайы ііі ақпаратты білу
және өзімді саналы түрде тану қабылдау ыыы саналы түрде өмір сүру
ең кереметін менің ойымша әр лгбт лгбтик плюс қауымының жасөспірімі өзін қабылдаған өзін жалпы тани бастаған кезде осы стейтментті тыңдаса керемет болар еді
ііі жалпы әр адам саналы өмір сүрсе керемет болар еді иә негізінде
өйткені саналы өмір сүру деген ақпараттың барлығын қабылдай білу оны ыыы сараптау білу иә сараптау білу ііі сүзбесі арқылы өткізе білу
ыыы онда барлық адам онда ешқандай таптауындар да дегуманизация дискриминация ешқандай еді
бар адамдар ыыы өздерінің не тату тәтті бақытты өмір сүріп дәл дәл солай утопияда жүретін едік иә
ғалымжан молданазардың мейірімді бол деген әнін де сияқты тату тәтті жылы көңіл өмір сүрер еді иә
ііі біз і хэппи эндқа келе жатырмыз жаңағы зорлықты ы зорлық темасынан ауытқып кішкене
ііі сосын мен қосайын дегенім бар і біз і бұған дейін тоқталып едік қой қарсы болмасаң қарсы емеспін қарсы емеспін мхм ііі
жаңағы полицияға барған ііі қыз жайлы иә иә иә иә сол қыздың оқиғасы солай бітті ііі яғни істі жапты ііі таппады да ііі кінәлі адамдарды кінәлі адамдар жазасын алған жоқ заң бойынша
және мен айтайын дегенім ы бұл оқиғалардың барлығы босқа өткен жоқ
яғни бізде бізде адвокациямен айналысып жүрген ііі құқық құқық қорғау ыы мен құдай сақтасын құқық қорғау іс әрекетімен
кешірім өтінемін айналысып жүрген айналысып жүрген ііі организация дейді ғой сондайлар бар және белсенділер бар активисткалар иә активистер
мысалы мен айтып кеткен жаңағы коктим феминита бар ыыы фемпойнд деген бар ол да лесбикелерге арналған ыыы қыздар ыыы ұйымы
мхм сонымен қоса алматикию бар трансгендер адамдарға арналған ұйым соларға көмек көрсететін ы заң тұрғыдан жалпы барлық тұрғыдан көмек көрсетеді
ыыы сол ы феминитаның ыыы еңбегі ііі яғни і мысалы біз қазақстан обсе ге кіреміз иә мхм
ііі обсе нің сайтында мен өзім осыны білген кезде өте қуанышты болғанмын феминитаның арқасында білдім өйткені мен негізі феминитада ііі ішіне кіремін мүшесі болып кіресің бе мүшесі болып табыламын
м қазір енді і активті тұрғыдан белсенділік көрсетіп жүрген жоқпын тек ііі осы і киберактивизм дейді ғой сонымен айналысып жүрмін
ааа яғни өз ойымды ііі желіде бөлісіп ііі көрімдікті танытып деген сияқты
бірақ офлайн түрде мен активизммен айналысып жүрген жоқпын белсенділікпен
сол феминитаның арқасында і илгаға барғанмын екі мың он он сегізінші жылы қателеспесем он жетінші жылы
ол варшава қаласында болды илга деген халықаралық ііі лесбиян гей және ііі бисексуал трансгендер квир і одан ііі және интерсекс ііі барлық адамдарға осындай қоғам лгбтик плюс қоғамын өкілдеріне арналған конференция да
ол жерде оргшоптар болады неше түрлі әртүрлі сондай өте қызық ііі жеті күндік конференция болды
сол жерде ііі осы обсе нің өкілімен таныстым ыыы александр деген қателеспесем
сол кісі маған айтып берді ііі біздің жалпы елде осы ііі хейт краймдар яғни мхм ііі жеккөрініш жеккөрініш жоқ өшпенділікке негізделген ііі қылмыстар
мхм дәл ііі сексуалды бағдарға немесе гендерлік сәйкестікке байланысты і қылмыстар біздің елде тіркелмеді
өзіңіз қарап отырсаңыз мысалы бағанағы жағдай иә қыз барды полицияға алмады ешқандай өтініш иә алса да ол бәрібір де қарастырылып жатқан жоқ оған ешкім говорится барлығы оған бәрібір өздерінің мәселелерін ойлап жүр
бізде жалпы біздің елде ііі лгбтик плюс қоғамының өкілдерінің құқықтары тұрмақ бізде қарапайым адамдардың құқықтары ыыы жерде еденнің астында жатқан
сондықтан ііі біздің біздің мен мысалы лесбиян ретінде менің құқығым і і бір қорғалады немесе біреуге і біздің парламенттегі біздің президентке керек деп ойламаймын
өйткені қарап отырсаңыздар қазіргі саяси жағдайда елде ыыы соған қараған кезде ешкімге керек емес
ол одан кейінгі тұрады тұрған сұрақ иә негізінде мхм мхм
ы сол обсе нің сайтында осындай ііі не бар бөлім хейт хейт крайм деген
сол жерге кіріп ііі осы әрбір ііі болған ммм қылмысты жазса болады екен
бұл не үшін керек
і келешекте і обсе і егер қазақстан обсе мысалы мүшелігін ііі ары қаратай қолдайтын болса
немесе бір елде экспо сияқты халықаралық ы мереке ыыы шара ұйымдастыратын болса обсе оған қазақстанға айтады
ал сен мынаны орындадың ба ал сенде мысалы осындай ыыы қылмыстар болады екен сен соны реттедің бе
сенде қалай осы подгруппаның осы ыыы жалпы ы топтың ыыы құқықтары ыыы қорған қорғанып жатыр ма сендердің еліңде деп сұрайды
сонда қазақстанның і беті жоқ әлбетте үндемей тұрады деген сияқты
енді менің білуімше ммм қазақстанның ы қазақстаннан баратын өкілдер сондай ііі кездесулерде олар айтады
мен өзім естігенмін өз құлағыммен
ы өйткені бір жиынға қатысқанмын астанада болған министрлермен феминитаның атынан қатысқанмын
сол кезде олар былай айтады ия мысалы мысалы ммм қысқаша айтып кетейін көп уақыт алмаймын
ііі канада немесе ііі австралия ііі қазақстанға рекомендация береді ііі
сендерде лгбтик плюс қоғамының өкілдерінің құқықтары тапталынып жатыр екен қорғалмайды екен біз сіздерге осындай рекомендация береміз і өзгертіңдер жағдайларың
қазақстан айтады жарайды иә мақұл мейлі мхм деп келіседі
сонымен сонымен сол жерде ол сөз қалады
өйткені ол не үшін келіседі ол не үшін ол өзіне жауапкершілікті алады қазақстан
өйткені ііі әрине і халықаралық аренада өзін көрсету үшін экспо жасау үшін быт шыт
елге ақшаны шашу үшін өзінің күшті екенін көрсету үшін иә типикалық қазақ ретінде мхм ақшаны далаға шашу үшін ііі оған келіседі
одан кейін одан кейін бұл ыыы мереке шара өтеді бітеді
барлық ы елдердің өкілдері үйлеріне қайтады мхм
сол қазақстанның қонақтары кетті енді өзіміз отырып шай ішейік дейді де қайтадан өзінің қарапайым қалпына қайтып оралады
тура солай хейт крайм тура солай қылмыстар болады оған ешкім ары қаратай
мхм жалпы осылай осылай болады екен менің түсінігімше
негізі айтып жатқаның барлығы ы дұрыс ыыы
мен өзім мақала жазған кезімде де ііі көптеген осындай мақалаларға ммм мақалаларды оқыдым
ыыы интернейшнл крайзес центр деген бар ііі бішкекте орналасқан
бірақ ол бүкіл орта азия мемлекеттеріне жауапты ы ұйым мхм
ы халықаралық ұйым солар ыыы
жалпы ыыы обсе өтпей жатып ыыы қазақстанға деген қойған талаптар болған негізі
ы обсе нің төрайымы болды ғой қазақстан
ол обсе нің төрайымы болу үшін ыыы мемлекетте ең бірінші қойылатын талаптың бірі ол адами құқықтың ыыы болуы
және і құқығы і қорғанылуы
сонда қазақстан ы жай пай әншейін былай дейді ғой поверхностно соны жасады деген сөзі бар тырнақшаның ішінде тырнақшаның ішінде оны жасады
ыыы алайда ыыы жаңағы ұйым интернейшнл прайзес центр оған ммм не болған жоқ
ыыы бұл дұрыс емес бұл жай әншейін обсе ні ііі өткізудің амалы дегендей і жазды
бірақ оған жаңағы сен айтқандай мхм
ыыы одан кейін ыыы сол центрдің мақаласы бойынша і қазақстанның ыыы жаңағы ы бірыңғай ұлттық ұйымға кіретін кездегі ііі қауіпсіздік кеңесіне
ііі қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болу болуына жол бермеу
өйткені қазақстан ііі негізі і жаңағы і ең базалық дейді ғой фундаментальные права человека адамның құқығын орындамайды деген ііі мақала шығарып жатыр
ыыы дүние бойынша тағы да статистикаға ііі үңілетін болсақ сексен жеті пайызы лгбт қауым өкілдері ауызекі езушілікке ііі тап болады мхм
ауызекі езушілік дегеніміз ол ы жаңағы ііі сөз бойынша ол і көкірегі езіледі
олар ы жаңағы жиырма жеті пайызы ыыы жаңағы заттар лақтырады ауыр заттар немесе сасық заттар артынын лақтырады
одан көбісі мысалға ы отыз бес пайыздан астамы ы артынан ізін ізіне адам түседі мысалға
ыыы және де жиырма төрт пайызы жаңағы физикалық түрде ұжым жасаған жаңағы сен айтып кеткен қыздар сияқты
бірақ менің ойымша қазақстанда бұл сандар әлдеқайда үлкен ыыы әлбетте
ііі өйткені ммм және ммм жаңағы сен айтқандай ыыы
ыыы орын сондай орынсыз шабуылға душар болудан кейін ыыы көптеген лгбт қауым өкілдері өздерін жасауға сескенеді
ыыы сонда сен өзің мысалға каминг аут жасауға не түрткі болды мысалға ыыы
бұл әрине орын алуға тиісті зат
өйткені көп адам айтқан сайын ы адамдардың құлағы үйрене бастайды көзі үйрене бастайды дегендей
сондай каминг ауттарды көбейту үшін не істеу керек
ііі енді жалпы тек қана қорықпа айта бер деген өз өзіңді қабылда деген сөздерге ол ол жаңағы ыыы қалай айтсам екен тиынның бір жағы
тиынның екінші жағы бар ол өз өмірі үшін қорқыныш иә келісемін
ыыы жалпы каминг аут жасаудың енді жасауға не түркілеуге мысалы қалай көп көбірек каминг аут жасатуға болады дейсіз иә ііі дейсің иә лгбт ыыы өкілдеріне
мен өз і тәжірибеммен айтайын енді ііі барлығына жауап бермей
ыыы менің ойымша ең бірінші ііі керек зат каминг аут жасау үшін ол ы өзіңді қаржылай түрде тәуелсіз сезіну
өйткені ііі егер мысалы сен жасөспірім болсаң егер сен ата анаңнан ыыы қаржы ыыы саласында мысалы қаржы қаржылай түрде тәуелді болсаң
яғни сенің өмірің ыыы білімің немесе жай ғана күнделікті нан мен суың біреуден тәуелді болса
және ол адам гомофобиялы гомофоб болса онда әзірге күте тұр әзірге ііі шыдай тұр
өзіңді қабылда дұрыс і өзіңді сезін түсін сөйлес өзіңмен
бірақ і бір нәрсені ііі өзіңе бір ііі жоспар ретінде қойып ал
қауіпсіз ортаға түспегенге дейін каминг аут жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын
ы енді бұл жерде маған маған сұрақ туындауы мүмкін иә
мен енді қалай каминг аут жасадым ортам қауіпсіз ғой менің қауіпті ғой менің
і мен өзімді бұған дейін айтып кеткендей мен өзімді жаңағы қара ыыы жырадан шығардым мхм ыыы
өте гомофобиялы і діни нанымдарға батып кеткен маған қарсы бағытталған ортадан шығардым
ол кішкентай қала талдықорған қаласы
ол жерде де лесбиян тұрмақ гей тұрмақ ііі бір сен шетелдің азаматын көрген кезде ойбай мынау ііі негр деп айтатын сондай сондай сондай адамдары бар қала
енді ол жерде былай енді қазір қалай екенін білмеймін мен тұрған кезде солай болған
енді қазір талдықорған тұрғындары маған ренжіп жүрер әй сен бізді негр деп сөйлейді деп балағаттаватсың деп
сондықтан кешірім өтінемін деп қояйын ііі
мен өзімді алып шықтым алматыға келдім мен ііі жұмыс жасай бастадым
қаражат рет ы қаражат бойынша тәуілді болдым
өзім шешім қабылдай бастадым
сосын мен ы түсіндім мен шынайы өмір сүргім келеді
өйткені қалай бұл енді мен бұл мен менмін ғой бұл менің табиғатым
сен ы егер шынайы болмасаң ы жай ғана күнделікті мысалы біреумен сөйлессең сен айта алмайсың да
мен қазір ііі свиданиеге бара жатырмын дэйдке барамын
қандай жігіт ыыы қай жақтікі екен найман ба екен ы немесе ыыы сұрайды бойы қандай ыыы
сен айта алмайсың да ол жігіт емес біріншіден осыдан бастайықшы сен оны айта алмайсың досыңа ііі әріптесіңе
сен ыңғайсызданасың одан кейін жабыла бастайсың
соның кесірінен менің байқағаным өз басымда сошиал скилс ыыы төмен болады
өйткені мхм интроверттік интроверттілік жоғарылайды
өйткені сен ашыла алмайсың өзіңді ашық ұстай алмайсың
өзіңді әрдайым орынсыз сезінесің мхм
әр компанияда сен ыыы сенде өзің өз өзіңді сигматизациялайсың
яғни сигматизациялайсың деген ііі өзіңе қарсы таптауырын қолданасың
интернациялизацияланған гомофобия деп аталынады
яғни өз өзіңе қарсы гомофобияны қолданасың да мхм
әй мен мына жерде орынсызбын негізінде мен бармай ақ қояйын мен сөйлеспей ақ қояйын иә дәл солай
ыыы оның барлығы осыған алып келінеді
і соның кесірінен ііі барлығы сені ойлайды әй мынау өзі біртүрлі қыз бұны шақырмай ақ қояйық жарайды деп негізінен бір түрлі емеспін негізі мен біртүрлі емес екі түрлімін деп ііі
жалпы иә осыған біз келе жаттық каменг ауттан бастадық иә мхм
сол ең бірінші менің кеңесім ол ііі тәуелсіз болу
ыыы ал ы бірақ енді болмай бара жатса әрине ең біріншіден сен егер ашылғың келіп жатса мысалы жақын адамыңа иә ыыы
көмек керек болыватса саған мысалы мектепте сені біреу ренжітіп жүр дәл осы себептен сен гей болғаның үшін лесбиян болғаның үшін бисексуал болғаның үшін иә
ы саған біреуден көмек керек психологиялық түрде
ол ііі барлығына берілетін кеңес шығар психологқа хабарласу деп
бірақ мен білемін мектептерде психологтар көбі көп жағдайларда жалпы тоқсан тоғыз пайыздарда олар менің енді менің қарапайым ойымша они не компетентны в этом вопросе орысша айтқан кезде олар құзіреттілігі жоқ мхм
өйткені олардың өздері гомофобиялы болуы мүмкін
олардың өздері сол таптауырындардың ііі бірден бір таратушысы болуы мүмкін мхм
сондықтан енді байқау керек алдын ала көру керек ііі
мысалы ыыы бір ақырын ақырын м мысалы жаңалықтардан маған мынандайды көрсетіп еді
астанада бір қыздар ыыы мысалы алдында болды ғой бір жыл бұрын тамыз айында астанада
үш қыз ііі іш киіммен шығып біз ііі лгбт қолдаймыз лгбт ні қолдаймыз біз махаббатқа махаббатты қолдаймыз еркіндікті қолдаймыз деп лгбт нің ііі несімен жаңағы ііі флагымен шықты радужный флаг
ыыы қазақшасы не еді бұл қызық болды ғой кемпірқосақ флагті ұстап шықты
бірақ мен оны қазір түсіндіріп беремін ол негізі мүлдем лгбт ге қатысы жоқ акция болған
жобамыздың әрі қарай өркендеуіне үлес қосуға ниетті болсаң бізді патрион нүкте ком слеш файндюби сайтында қолдауға шақырамыз
екі мың он жетінші жылдан бері подкасттарымыз арқылы біз мыңдаған мүдделес тыңдармандардармен бірге нағыз батырдың жолын іздеп келеміз
ол еркін шыншыл әрі кемеліне жеткен батырдың жолы
бізді қолдау өзіңнің және замандастарыңның сапалы әрі құнды контент тұтынуына үлесіңді тигізу екенін ұмытпа
сондай ақ файндюби жобасында патрон болған жағдайда арнайы эксклюзивті материалдарға қол жеткізіп басқа да артықшылықтарға ие боласың
толығырақ ақпаратты патрион нүкте ком слеш файндюби сілтемесіне өтіп ал
мысалы сол сондай жаңалықтар болса анаң егер жақын адамың болса иә анаңа барып айтсаң болады мысалы ана қара или мамам анау жаңалықтан көрсетіп жатыр қараңыз деп
ы сосын ол олай егер оның реакциясына қарайсың
егер ол ііі бейтарап болса онда ақырындап айтсаң болады иә мхм
егер ол ойбай құрысын мыналар алжығандар ішіне жын кірген деп сондай бір реакция болса әрине сен оған айтпайсың
өйткені ертеңгісін өзіңді үйден қуып жіберуі мүмкін ғой дұрыс па
ал біздің елде ііі лгбтик жасөспірімдерге ііі уақытша і орналастыру кризистік орталықтар жоқ мүлдем
бізде қарапайым і тұрмыстық зорлық зомбылықтан ы зомбылықтың құрбаны болған әйелдерге арналған кризистік орталықтар ыыы қосымша қосымша емес уақытша орын беретін орталықтардың саны қырық ақ
яғни қырық қазақстан бойынша иә қырық жерде ғана
егер мен мен мысалы мен үйленген болсам күйеуім мені ұрса төмпештесе ііі жер мен жер қылдырса ертеңгісін мен барамын а ол жерде орын жоқ болуы мүмкін
ол өйткені олар аз қырық бүкіл қазақстанға
мхм сондықтан лгбтик і жасөспірімдерге баратын жерлері жоқ
ііі ол мысалы америкада бар барлық мына і елдерде бар
бізде өкінішке орай бізде тек мысалы осы коктимге сайтқа жазсаң болады феминитаға жазасың
олар ыыы таныстары арқылы сені біреудің орнына алматыға немесе осындай үлкен қалаларға сені шақыруы мүмкін иә ол уакытша
сосын біз комьюнити болып көмек жинаймыз киім жинаймыз қаражат жинаймыз
тек өз өзіміздің көмегімізде тұрған ііі көмек бұл қоғамдық көмек жалпы осы
менің ойымша енді ііі басқаша акция жайлы айтсаң неге ол лгбтик ііі қоғалысы емес
өйткені мен жаңа бұған дейін айтып кеткенмін ғой ііі гомофобия жалпы диктатурамен ұштасып жүреді деп әрдайым иә
соның дәлелі ііі осыдан бір жыл бұрын жиырма жетінші тамызда екі мың он тоғызыншы жылы осында үш қыз ыыы ішкі киімде жаңағы мен айтып кеткендей көшеге шығып біз ііі лгбт ны қолдаймыз дейді иә
ол видео біреу видеоға түсіреді оны
жиырма жетісінші тамыз күні ол видео желіде тарайды
барлық ы нұр кейзет деген ііі бұқаралық ақпарат құралдары ііі енді нұр кейзет деген қандай екенін біліп тұрған шығарсыз
ол ііі мемлекеттік ііі кағидаларды ііі халыққа таратып жүрген сондай ііі бұқаралық ақпараттар құралдары
барлық барлығы осыны таратады осы жаңалықты
лгбт ыыы бізде үш қыз осылай шығыпты деп сұмдық деп
соның астында әрине коментаторлар ы шебер шеберлері жиналады ұятсыздар бетсіздер оңбағандар аурулар
ііі сөйтіп ол негізі ііі ол не үшін болды
оның алдында оян қазақстан белсенділері менің ойымша енді басқа да партиялар мүмкін
бірақ мен білетін оян қазақстан белсенділері өз парақшаларында біз отызыншы і тамыз күні конституция күні біз шеруге шығамыз деп ііі жариялайды мхм
ііі отызыншы тамыз күні шеру болды
ол жерде әрине классика бойынша ы қарапайым азаматтарды ыыы олардың конституциялық ы құқықтарын бұзу арқылы оларды автозактарға салып ыыы қамайтындарын қамап
административтік штраф қоятындарына қойып сөйтіп і олардың құқықтарын бұзды
әрине енді біз білеміз ғой соңғы жылдарда бізде митингтер қалай өтіп жатыр иә ііі солай болды
яғни митингтен ііі барлық ііі бүкіл жаңағы халықтың қоғамның қазақстан республикасының қоғамының назарын аудару үшін жаңағы үш қызды шығарды алдын ала
ол ы біз барлық мысалы оны өзіміздің тобымыз бар фейсбукта талқылайтын иә
сол тобта ол қыздарды ешкім танымайды
біз егер оны мысалы егер ол шынымен де лгбт өкілі болса біз әйтеуір біреуі танушы еді ғой әрине иә ешкім танымайды ол қыздарды
ы соны біз сондай шешімге келдік ііі бұл заказ деп
бұл і біреудің і жоғарыда тұрған біреудің ііі назарды аудару үшін жасалған іс әрекеті деп
олар ондай ііі жиі болады өйткені сол жаңағы мен айтып кеткен ііі сілтеу жасап кеткен евгения тимонованың ыыы зертеуші биолог интернет ғаламторда танымал өзінің блогы бар
соның ойынша соның мақаласы бойынша ііі жалпы ііі биліктегілерге яғни правительство дейді ғой мемлекетке ы осындай бір козел отпущение керек
яғни осындай бір ііі топ топ өкілдері топ керек мхм оларға қарсы халықтың назарын бағыттау үшін
яғни халықтың ы наразылығын і өшпенділігін бағыттау үшін
ыыы сонда басқа ыыы маңызды заттарды олар өздері былай шеттей шешіп қояды біздің қатысуымызсыз ыыы как обычно
мхм ал халық ана жақта анау і гейлермен лесбиянкалармен арпалысып жатқанша біз мына жерде өзіміздің ыыы астанамызды ауыстыра саламыз
мына жерде сайлауымызды өткізе саламыз әкімімізді қоя саламыз деген сияқты
көшемізді ауыстыра саламыз атын иә көшеміздің барлығын қазақстан бойынша ыыы атын ауыстара саламыз ы деп өздерінің жақсы көретін іс әрекеті ғой ат ауыстыру жалпы
солай істейді екен енді бұл негізі ол кісінің ііі ол кісінің ғана зерттеуі
бірақ менің ойымша бұл теория өте дұрыс теория теория болса егер мен келісемін
жаңағы мына кемпірқосақ байрағы туралы ыыы сен айтып жатқан кезде оның да бір ыыы позитивті тағы да бір кемпірқосақ байрағын ы ілген бір жаңалық болған осы ы бес ай бұрын он бірінші қазан күні
ыыы лгбт қауым өкілдерінің ресми каминг аут күні і екен мхм ііі
сол бес ай бұрын осы он бірінші қазан күні ыыы астанадағы нидерланды елшілігі ііі өз туының жанына кемпірқосақ байрағын іліп қояды
сонда елшіліктің ресми жауабы бойынша ресми жауабы мынандай
бүгін біз бүкіл әлемдегі әрбір тұлғаның кімді жақсы көрсе де өзін өзі қабылдау мүмкіндігі мен еркіндігінің әмбебап құқығын атап жатырмыз дейді
сонда сондықтан біз бүгін і тең құқықтықтың кішігірім бірақ позитивтік рәміз ретінде кемпірқосақ туды көтердік дейді мхм
ыыы сол бір сол бір позитивтік нотада ыыы жаңағы өзін өзін өзін іздеп жүрген немесе осындай тап болған жастарға
ыыы жаңағы сен айтып жатқан ұйымдарды немесе ыыы қауымдар болса мысалға ресми ресми қауымдар болса немесе сондай топтар болса сонымен бөлісіп жіберсе мүмкін ііі
жалпы мысалға біздің қазақстандағы тұр ы азаматтардың көбісі алматы астана қаласында тұра бермейді
ауылды жерлерде де мысалы бізді естіп жеткен і жүрген өзін өзін іздеп өзін өзін өзін өзіне орын таппай мен ііі жаңағы сен секілді бір жаман ойларға түсіп жатқан суицидальный ойлар болып жатқан ыыы жастарға
ыыы ең болмаса ақпараттық көмек болу үшін сондай ы қауымдардың топтардың ыыы ресми аттарын немесе ыыы жаңағы сілтемелерін
иә немесе мысалға ыыы әлеуметтік желілерде парақшасы болса соларды айтып немесе олардың сайттары болса солармен бөлісіп жіберсең
мен негізі өзім де айтайын дегенмін ііі
жалпы олар ыыы саусақпен санауға болады өкінішке орай бірақ біз сенеміз ыыы жақсы ы жарық ы болашаққа иә
ііі жалпы алматыда бар ііі өздеріңіз білетін өзіңіз өзің білетін кешірім өтінемін кейде осылай қуып кететінім бар
ештеңе етпейді бәріміз де қуамыз кейде сізге сіз сіз жаққа былай кішкене шақырып тұрады да әдептілігім
ііі коктим ол сайт ііі лгбт лгбтик плюс өкілдерге арналған сайт
қазақ тілінде орыс тілінде мақалалар шығып тұрады
керек болса ол жерде контактілер де бар
психолог психотерапертер де коктим кәдімгі кей о кей ти и эм ки о кей тим деген ағылшынша топ деген сөзінің аудармасы мхм ііі ти и ей эм мхм
сілтемесін нүкте ком нүкте ііі кейзет менің білуімше ііі
сол жерден мысалы мақала оқуға болады контактілерді алуға болады иә керек қажет
ммм сосын феминитаның сайты бар ыыы три даблю феминита нүкте кейзет деген
үш даблю феминита нүкте кейзет қазақстан феминистик инициативасы
ііі ол жерде де қазақ тілінде мысалы мен ол жерде өзім есім есім есімде бір екі мақала жазғаным бар қазақ тілінде мхм иә
ііі орыс тілінде де кездеседі ол жерде де ііі френдли психологтардың френдли деген комьюнитиге қарсылығы жоқ гомофобиядан жұрдай кәдімгідей құзіретті мамандардың ааа контактілері бар мхм
сосын ыыы астанада калейдоскоп деген ыыы ұйым бар
ііі ол жерде енді олардың парақшалары бар әлеуметтік желілерде
оларда кәдімгідей офлайн кездесулер өткізеді
мысалы айдахоббит деген күн жаңағы он жетінші мамыр күні і жалпы гомосексуалдылық і дүниежүзілік ііі денсаулық сақтау ұйымының ііі халықаралық аурулар жіктемесінен алынған күн иә
ііі сол жерде психологиялық психикалық ауытқу ретінде алынған күн мхм
сондықтан ол күнді әр жыл сайын ііі жалпы өзін осы топқа сай деп ойлайтын адамдар тойлайды бірігіп ұйымдар тойлайды деген сияқты
ы сол ы калейдоскоп бар
тағы осы трансгендер адамдарға арналған тек ғана білемін
олар алматыда алматыда орналасқан мхм
халықаралық көмек адвокация жаңағы коктим мен фемита сияқты беріп отырады
фан поинт деген де бар ол жерде қыздар ол лесбиян әйелдерге арналған ұйым
ыыы мысалы олар ыыы кездесулер ұйымдастырады
ііі кино көрілімдер деген сияқты танысу ііі кештері
мысалы танысу бізге өте қиын ғой негізінде
өйткені сен көшеге бара көшедегі біреуді ұстап алып сенімен танысқым келеді деп айтсаң ойбай ауру деп өзіңді минималды түрде сені ауру деп кетіп қалуы мүмкін а максималды түрде сені соққыға жығуы мүмкін иә
сондықтан ол өте ііі қауіпсіз ііі
а біз танысатын жерлер осындай енді
өкінішке орай әзірге біз ііі тек жабық иә топтарда әлеуметтік желілерде сосын немесе осы естігемін кейбіреулер тиндерде танысады деп
бірақ енді ол менің ойымша тиндер енді енді ғана дамып жатқан ііі танысу үшін иә
содан кейін барып гомофоб еркектерге соқтығысып қалмаңдар танымайтын адамдармен танысып кездескен кезде иә осындай жағдайлар болып тұрады жағымсыз мхм
иә менің кеңесім желіде біреумен танысатын болсаңыз міндетті түрде ііі сигна дейді ғой адамға айтыңыз ы қазір өзіңді атыңды жазып ііі бетіңді көрсетпесең иә тым болмаса денеңді көрсетіп суретке түсіріп жіберсең иә сол қағазбен мхм
ыыы сен шынымен де өзің екеніңді белгілейтін
бірақ енді бұл і қауіпсіздіктің бірінші сатысы
жүгіріп барып кездесе бермеу керек
өйткені желіде кім отырмайды дейсің барлығы отырады иә мхм сондықтан байқап жүру керек
ыыы қауіпсіздік бірінші орында әрқашан да
тем тем более біздің гомофобиялық қоғамымызда мхм иә жалпы осы
ыыы қалған есіме түсірсем ііі сілтеме саған саған жіберейін мхм
ал сендер осы подкасттың соңына қосып қоясыңдар ма сонда
мүмкін мүмкін қосып қоямыз иә і жарайды
тағы да бір сұрағым бар ы мысалға ммм егер сөйлескісі келетін адам болса мысалы горячий линия секілді
ыыы жаңағы ы сен айтқан ыыы феминита ыыы сайтында сол нөмерлерге звондап ыыы телефон соғып сөйлесуге болады ма
әлде ол психологтармен ғана тек қана
горячая линия жоқ ау деймін мхм
ыыы жалпы лгбт лгбтик ііі плюс қауымына арналған горячая линия мен білмеймін есімде жоқ мхм
өйткені енді ол біріншіден қаражат ііі
ал әзірге бізде енді ғана олардың барлығы өз өздерін ііі жетілдіріп отырған фондтар ыыы мекемелер ұйымдар
сондықтан әзірге ондай жоқ тек жаңағы контактілер бар
мысалы егер кәдімгідей сөйлескісі келетін болса иә адам көмек керек болыватса жай ғана сөз керек боватса жылы сөз иә ііі менің әлеуметтік желілерім әрқашан ашық деп
ыыы сосын активист ііі активистер олар көбінесе ашық болады
мен білетін ііі активистердің барлығын барлығы бүкіл әлеуметтік желілерде бар
ы барлық ы сообщениелерге жауап береді мхм хабарламаларға
мхм сондықтан ұялмай ы достыққа достық өтінішін жіберіп ііі сөйлессеңіздер
мысалы мен әрдайым ашықпын
инстаграмм парақшам өкінішке орай ашық емес әзірге қалғаны барлығы менде ашық
сонымен қоса ыыы келешекте өзім осындай бір жоба бастайын деп тұрмын ол бірақ қазір емес мүмкін бір екі айдан кейін
ол ыыы жалпы қазір менде телеграмм канал бар
сол жаққа жай тек қана осы лесбикелерге арналған қызықты ақпарат ыыы лайфхактар беремін енді лайфхакт беретін соншамадай өзіме көп алып жатқан жоқ жоқ ондай емес
қалай ыыы енді қалай сөйлесу керек қалай инклюзивті тілді қалай дамыту керек деген сияқты ше сондай более ресми лайфхактар мхм
енді танысуға мен лайфхак бере алмаймын өйткені менің тәжірибем жоқ
иә жалпы қалжың ғой
сосын ыыы жалпы иә осы телеграмм каналға жазылып қойсаңыздар болады деп жарнама жасап жіберсең иә
ол негізі еш нәрсе бермейді бірақ қызық оқыса болады
мен ііі мемдер таратамын иә саффолық
саффолық дегенді түсіндіріп өтейін мхм кейбіреулер қыздар түсінбей қалатын шығар қазір мхм
і саффо деген і жалпы анау і ежелгі грецияда ііі ақын болған әйел мхм
жалпы содан басталды дейді ғой осы лесбикелердің оқиғасы
сол кісі ііі өзінің жынысына қыздарға деген қызығушылық танытыпты арнаға арнап ақын өлеңдер жазыпты өлең жолдарын керемет
ііі және де ііі менің білуімше лесбос аралында тұрды ма тұрмады ма білмеймін әйтеуір лесбос аралында жалпы лесбиян сөзі содан басталып жатыр ғой
лесбос аралында ііі әйелдер тұрған екен
і әйелдерді романтикалық сексуалды түрде ііі ұнататын мхм
содан ііі лесбиян сөзі і бастау алады
ал саффо сол аралда тұрды ғой деймін менің ойымша енді мен қазір есімде жоқ шынымды айтсам
бірақ саффолық деп қазір біз заманауи қоғамда лесбикелер өздерінің арасында ііі саффолықпын деп айтады басқаша айту үшін де енді
мхм өйткені лесбиян сөзін ііі сондай стигматизацияланған сөз ғой ол ііі
і желіге кіріп жазсаң тек қана жаңағы порно өнеркәсібінің еңбектері шығып тұрады
енді американдық гугул да жазсаң лесбиян деп ағылшынша ііі кәдімгідей ғылыми ы мақалалар иә
ы норматив і но но норма деп санайтын позитивті салада мақала шығады
ал егер орысша жазсаң қазақша жазсаң құдай сақтасын жазбай ақ қой жазбай ақ қой лучше айналайын
тізеге тұрғызылған видеолар кешірім сұраған видеолар шығатын дәл солай иә кешірім сұраған видеолар ііі
ең өзекті өзінің табиғаты үшін иә өкінішке орай енді
мен мен бір досым айтқан есімде
бірінші өзімді қабылдап осы феминитаның кезекте кездесулеріне барып өзімше болып жүрген кезімде ше маған айтқан сөзі бар сол әлі ішімде отыр ұмыта алмаймын
айтады ыыы сен бірінші отырмыз екеуміз сөйлесіп сосын ол айтады сен сонда не ііі сондайсың ба деп
мен айтамын енді иә сондаймын қандай болсам да
енді айтсаңшы қандай деп енді аузыңнан не аузыңды ыыы біреу қазір ұрмайды ғой
мхм айта бер ешкім жоқ бөлмеде
енді мынандай деп енді ұялып отыр да ыңғайсызданып
құдай сақтасын лесбиян деп айта алмай отырсың ба сен еркексің бе еркек емессің бе деп деп таптауырынды дамытып жиберсем
і сөйтіп ол айтады ііі негізі ол дұрыс емес екен жоқ жоқ ыыы сен маған айтып жатыр дұрыс емес ол басқа мағынада
сен өйткені қазақстанда жалпы әйел болу өте қиын ал сен оған қоса еще и лесбиянсің ба
сенің құқықтарың ыыы жер тұрмақ ана жердің ішіндегі ядросына дейін кіріп кетеді ғой онда сен қашуың керексің мына елден дейді де маған
мен қарап отырып сол ойланып қалдым да шынымен де әйел болу қиын а сен еще и лесбиян болсаң ыыы жағдайың мәз емес мхм
бірақ ііі біз сияқты енді біз сияқты деп қайтадан өзіме көп алып жатырмын да
жарайды ііі феминита сияқты коктим сияқты казфейм фемпоин сияқты феминистік френдли профеминистік бағдарда
ыыы ағартушылық деп тағы да он тоғызыншы ғасырдағы алаш алаш орданың өкілдеріне жақын деп
жарайды ол енді ағартушылық сөз соларға кішкене кетіп қалады ғой сондықтан өзімізге көп қайтадан өзіме көп алып жатырмын
бірақ дегенмен де ағартушылық жасап жүрген ағартушылық еңбек ііі жасап жүрген ііі адамдарға тұлғаларға топтарға солардың соларға байланысты солардың еңбегі
ііі қазір френди орта дамып жатыр иә жемістерін беріп жатыр иә жемістерін беріп жатыр
сондықтан егер і мысалы сіз жаңа сен айтывотсың ғой мхм ауылдарда региондарда тұрып жатқан ше өкілдер жасөспірімдер өздерін сезіне бастаса иә
біріншіден ііі қалаға келу келуге тырысу керек деп ойлаймын
негізінде қалада да жағдай мәз емес енді мхм
дегенмен де біз бармыз ғой мысалы кездесуге болады иә ііі
өзің ол өте үлкен бақыт шын шынымды айтсам
өзің сияқты адамдардың ортасында ашық сөйлесе білу
мысалы жай ғана і маған ана қыз ұнады сондай күшті зиялы сыпайы иә маған қызық ол феминист екен деп солай сөйлесудің өзі өте көп көпті береді адамға жай ғана сөздер
сондықтан қоғамға осындай ортаға келуге ұмтылу керек менің ойымша мхм
өйткені бәрібір де изоляцияда отырсаң отыра бересің сол жерде мхм
одан кейін ііі і өзіңді сондай ііі орынсыз ііі кәдімгідей таптауырындардың стигматизацияның астына бата бересің де
ол ешқандай жеміс бермейді
ол тек қана суицидалды депрессивті ойларға алып келеді
өз басым менде клиникалық депрессия рахмет құрметті гомофобия
психотерапевтікі мен өткен кезде сауалнама солай шешті
ііі және де тағы да ассоциалды іс әрекет менде ііі опять же гомофобияға байланысты
сонымен қоса тағы да бір ііі өте тізім бар менде негізі менталды растройства дейді ғой
ііі менталды сананың бұрмалануы менде кәдімгідей букет бар
бірақ оны шешудемін
ол шешілетін дүние енді клиникалық депрессиядан басқасы шешіледі
сондықтан ыыы осы подкаст ыыы жасөспірімдердің миларында сондай ы бұрма коммунитивті сананың бұрмалануын бұрма бұрмалануының болмауына алып келеді деп ойлаймын
және де енді кемінде бір адамның ііі менталды денсаулығын сақтайды деп ойлаймын
сенемін соған мхм жалпы осы
ііі енді сөзімізді қорыта келсек ііі менің бір соңғы сөзім бар
айтқым келетіні жалпы бұл тақырыпты біз мыжғылап жан жақты қарап жатқан ііі себебіміз ііі
себебіміздің бірі мысалға өз басым ыыы менде гомофобиялық ойлар ешқашан болмағанын байқадым
ыыы осы мысалға қаншама достарымның арасында ыыы жүрсем де ы мысалға диана мен саған бір нәрсе айтуым керекпін дейді де
сонда не десем негізі мен геймін деп мысалға достарым болады да
сонда түф құдайым ау тек шошыттың ғой адамды деп ше бір бір нәрсе болып қалды ма деп ойлайсың ғой диана мен саған бір нәрсе айтуым керекпін дегенде
сонда мен ы ойлаймын неге өзіңді де қазбалайсың ғой бұндай кезде
қалай сонда кейбір адамдар гомофобиялық ы көзқарастарға ұшырады кейбіреулері мысалға одан алшақ болады деп ойлай бастаған кезде
мен өзім түпкі ііі түбегейлі өзім бір сезім бар
жалпы мен өзім махаббатты сыйлаймын
мхм мысалға махаббатты жақсы көремін
қаншалықты тавтология болып бара жатса да бұл ыыы менің ойымша өте шырайлы жақсы сезім
махаббаттың түр түрлері болады
мхм мысалға ол отаныңа деген махаббат ата анаңа деген махаббат бауырларыңа деген махаббат жасап жатқан жұмысыңа деген махаббат достарыңа деген махаббат
ііі білмеймін сатып алған телефоныңа деген махаббат оның түрі көп
соның бір мысалға таңдаған серігіңе деген махаббат
сонда менің ойым бойынша барлық махаббаттың барлық түрі әдемі
і ол райлы және өте позитивті сезім
бірақ ііі әрине адамдардың жақсы да жаман да қасиеттері бар
бірақ алайда оның адамның ішкі дүниесіне үңілмей таңдаған махаббат түрі үшін оны үгіп соғу суық жүректік пен деп білемін
яғни ол ы енді кем дегенде ы адам баласы қандай жағдайда да ыыы қандай жағдайда болмасын ол ы қадір құрметке лайық
өйткені ол тұлға
өйткені ол ы мысалға мемлекет ретін мемлекет тарапатынан қарайтын болсақ ол осы мемлекеттің азаматы ретінде ол заңды құқығы ыыы мысалға ы шектелмеу керек өзінің жасаған таңдауы үшін
жалпы менің ойым осындай сондықтан мен бұл гомофобиялық ойларға ешқашан ы көзқарасқа тап болған жоқпын деп ойлаймын
өйткені менің түбегейлі ойым бойынша әрбір тұлға ыыы кез келген адамды жақсы көруге ііі құқығы бар сол менің ойым
енді наркес бізді тыңдап жатқан жамағатқа айтар соңғы сөзің ііі
бір жинақтап бір сөз өзіңде
енді сен ыыы былай айтқан кезде негізі ыңғайсызданып қалады екенсің
бұған дейін жинап отырғанмын былай мені ііі жарайды ііі қалжыңсыз
егер шынымен де тобықтай түйініне келетін болсақ ыыы қазір сен де шаршаған шығарсың деген сияқты мен де шаршадым
ал ыыы кәдімгідей месседжді беру керек мхм
өйткені біздің жалпы не үшін жазыватырмыз подкасты сол ыыы эйм дейді ғой
ыыы біздің қойған мақсатымыз қойған иә мақсат мақсат мақсатымыз осы
ең ең біріншіден ііі жасөспірімдерге жасөспірім болмасын ііі үлкен адам болсын бірақ ізденісте жүрген өзін қабылдай алмай жүрген адамдарға ііі мен өзімнің ііі жылы лебізімді жібергім келіп отыр
өйткені ол өте қиын негізінде ііі
қысым жасалған ортада өзіңді орынсыз сезініп өсу немесе жетілу немесе жетілмеу бұл жағдайда иә өте қиын
және де ііі біз тағы бір нәрсені есте сақтауымыз керек
қазақстан ііі ата заңға сүйенсек ол ең бірінші ііі құжат иә нөмірі бірінші құжат
қазақстан өзін ііі демократиялық зайырлы ел деп санайды
бұл жерде екі затты еске сақтау керек демократиялық зайырлы
себебі і гомофобияның ііі жалпы лесбиян гей бисексуал трансгендер адамдарға бағытталған өшпенділік көбінесе дінге де негізделінеді
ал ну дін бойынша біз бұл жерде ислам дінін қарастырып отырмыз өйткені мен ііі жалпы ислам дінін насихаттайтын отбасында туып өстім мхм
әкем менің құран оқитын қазір де оқиды енді ммм
сол ыыы бізде отбасыда бұл харам болған шариғат бойынша емес
сол себептен енді мен кішкентай кезімде жалынатынмын иә о құдай мені түзете көрші өтініш
адам сияқты м басқа там балауса сияқты әсем сияқты қарапайым қазақтың қызы болып қайтадан ыыы ұйқыдан оянайыншы деп жалынатынмын
енді қазір әрине оның барлығы кішкене күлкінішті ретроспективада көрінеді иә
бірақ негізі ол кезде кәдімгідей ііі ужасно дейді ғой мхм жаман жағдай
сондықтан і егер сізге ііі дін дінмен дінді аргумент ретінде келтіріп тұрса иә
сіз шариғат бойынша құбыжықсыз адам емессіз деп
есіңізде осыны сақтаңыз қазақстан зайырлы мемлекет светское государство мхм
і біз діни мемлекет емеспіз ііі
әр адам дінді насихаттасын
оған ііі ешқандай ыыы не қойылмайды иә ыыы шектеу қойылмайды мхм
бірақ ол адамның ы ой пікірі сіздің тіршілігіңізге шектеу қоймау керек мхм
ыыы ал егер ыыы тым ыңғайсыз ортада болсаңыз өзіңізге қол ұшыңызды созыңыз
ең бірінші өзіңізбен диалог жасаңыз
ііі бұл бізде қазақстанда ыыы өзін ііі қазақстанда бізде ііі менталды денсаулығы жайлы ойлайтын адамдар өте аз
жалпы ондайда жоқ қой бізде ондай тренд трендте жоқ қой негізінде
мен саумын ба осы мен сау ортада өсіватырмын ба мысалы ата анасы ұрады ұрсады ол дұрыс па ол абьюз ба ол абьюз емес пе иә зорлық па эмоцияналды зорлық па ол оны білмейді ешкім ол жайлы бізде айтпайды
мхм бізде мектептегі психолгтар тек саған отырғызып қойып өзін өзі тану ііі дәптеріне сурет салғызып қояды болды ол максимум солардың құзіреттілігінің ііі деңгейі несі шет деңгейі
сондықтан ііі так уыттандырғыш ортада болсаңыз токсичная орта дейді ғой токсичная уыттандырғыш өзіңізді шығаруға тырысыңыз
біз жаққа келіңіз біз бармыз
мхм мүмкіндік бар болғанша көмектесеміз
өйткені біз білеміз тоқсаныншы жылы он жетінші мамыр гомосексуалдылық психологиялық ауытқу ретінде саналмайды иә содан бастап
соны есте сақтау керек
жалпы осы тобықтай түйіні
ііі тағы не айтса болады ыыы
басқа мысалы тағы да айтатын не тек қана мен осы қоғамның өкілдеріне өкілдеріне деп айта беремін де
ал қоғамды қолдау осы қолдағысы келетін адамдар туралы ұмытып тұрмын ғой мхм
а оларда бар союзники союзницы дейді де ниеттестер ііі ниеттестер
ол кісілерге де айтатын ыыы жайт ыыы тілдеріңізді инклюзивті қылдыруға тырысу керек
яғни ііі мысалы гомосексуализм деп айтпаймыз иә гомосексуалдылық деп айтамыз
ііі өзін өзін ііі өзін өзіне ағартушылық жұмыс жүргізу керек де мхм жалпы әр адам
сол кезде ііі тіл де инклюзивті болады
әр адамның басқа мысалы басқа адамның тіршілігіне біз біз ол адамның тәжірибесін түсіне алмаймыз дұрыс па мхм
біз ол адамның ііі ішіне кіре алмаймыз
бірақ біз ол адамға мұқияттылықпен ііі сосын кұрметпен қастерлікпен қарай аламыз мхм
сол кезде і біз і жайлы ортаға жетеміз
мхм жалпы былай енді целая картина дейді ғой ыыы жалпы айтқан кезде
сондықтан осы тобықтай түйіні мхм
жалпы мен жаңағы айтып кетейін деген ы тағы да қосайын дегенім ы ниеттес деп айттың ғой мхм
өздерін либералды жаңағы осы лгбт қауым өкілдеріне мхм ниеттес санайтын кейбір адамдар ыыы
ы өз і кімді жақсы көрсе жақсара жақсы көре берсін алайда ііі үйлерінің ішінде отырып жақсы көрсін
і елге шығармасын ол деген ниеттес емес ол деген гомофобия деп тағы да бір кішкене ашық бір бір ашық айтып ы өтейік
иә дәл солай ыыы рахмет еске салғаныңа
бұл кәдімгідей маңызды негізі ақпарат
өзім байқаймын интеллектуалды ортада өздерін дамыған көздері ашық деп ііі тырнақшаның ішінде деп қояйық санап жүрген адамдардың ішінде де
ыыы ой осы гейлер де қоймайды екен парадтарына шығып қайтеді бұлар негізі не жетпейді бұларға
құқықтары бар емес пе бұларға еще и заң бойынша ы мысалы неке құру керек анны кара деп сөйтіп айтатындары да бар
оларға айтатын бір ақ сөз ыыы ол ы мен бір тағы бір блогерді осы жерде цитата жасап жіберейін
ыыы валентин канон деген өкінішкі орай орыс тілінде
ы бірақ егер орыс тілін білсеңіздер тыңдасаңыздар болады
тек тыңдаушыларға айт айтып жіберейін мхм
жалпы ол кісі осы гомофобия биология психология жайлы ыыы танытушылық видеолар ыыы өзінде түсіреді каналында мхм
сол кісінің айтуынша сол кісінің зерттеуі бойынша видеосында ііі мысалы
мысал келтіріп тұр да цифрожистка он тоғызыншы ғасырдың соңы мен жиырмасыншы ғасырдың басында ііі цифрожисткалар шерулерге шыққан иә барлығымыз білеміз
ііі солардың арқасында біз қазір ііі білім алу және саяси тұрғыдан дауыс беру мүмкіндігіміз бар әйелдерде
ал әйелдерде ол болмаған негізінде жүз жыл бұрын иә иә
қазір барлығы мысалы айтып жатыр ғой ы ол жаңағы енді біз дәл осыған келе жатырмыз
ііі мен гомофоб емеспін иә бірақ олар көшеде жүрмесінші өйткені менің балам ертең көріп гей болып кетсе иә
немесе мен феминист емеспін бірақ ііі мен еркектердің есікті ашып маған гүл беріп ііі ресторанда счетті төлегенің колдаймын деген сияқты ше
екеуі ұқсайды иә негізінде таптауырындар олардың бастауы бір
ол бәрібір де кемсіту екеуі де
ііі себебі ііі қазіргі таңда ешкім цифрожисткалар жайлы мысалы білмейді иә негізінде
неге өйткені ол кісілер өздерінің мақсаттарына жетті
демек өзектілік жоқ
марштар жасаудың өзектілігі жоқ мхм
дәл олай парадтар да
яғни парад не үшін жасайды лгбтик ііі қоғамының өкілдері
өйткені қазір өзектілік бар
қазір олардың көп елдерде құқықтары қорғалынбайды
ыыы даже құқықтарын қоя тұрып кейбір елдерде гомосексуалдылық кәдімгідей криминализацияланған
мхм кәдімгідей қылмыс саналады
мсыалы алысқа бармай ақ қояйық ыыы
мен менің білуімше вот өзбекстанда өзбекстанда гомосекуалдылық кәдімгідей қылмыс
сені түрмеге отырғызуы мүмкін
егер басқа еркекпен егер сен еркек болсаң басқа еркекпен романтикалық сексуалды қатынаста болсаң мхм
әйелдер жайлы олар айтпайды енді өйткені әйелдер бізде адам емес қой
бізде олар еркектің қабырғасынан жаралған ыыы қосымша аксессуар
еркектің еркекті қанағаттандыру ііі мақсатында дүниеге келген иә
толық тырнақшада айтылған сөздер
иә түсінбей жатқан адамдар болса
мен негізі бұны кәдімгідей айтывотқан жоқпын
ойлап қалмаңыздар ойлап қалмаңыздар
жалпы осы соған келе жатырмыз
сондықтан иә бұл керемет үлгі менің ойымша мхм
егер і сіз і тағы да еске салып кетейік
гомосексуалдылық ауамен жыныстық қатынаспен теледидар арқылы интернет арқылы берілмейді көшеде көру арқылы көз арқылы есту арқылы құлақ арқылы мұрын арқылы
егер сіздің ұлыңыз екі жігіттің қол ұстасқанын сүйіскенін көріп мен де геймін деп айтса сіздің ұлыңыз ең о бастан гей болған
сіз ұлыңызды ііі біріншіден ііі ұлыңызға көмек көрсетемін десеңіз ағартушылық жүргізіңіз өз өзіңізбен иә
жалпы осы мхм
рахмет наркес
жалпы ііі мен үміттенемін осы біздің сұхбатымыздан кейін көптеген адамдар көптеген адамдар емес мен ең болмаса бір оншақты адам өздерінің ойын ы өзгертсе
і көзі ашылса немесе ііі кішкене болса да жаңағы ағартушылық жұмыс жасай бастаса ііі
бір біріне деген сүйіспеншілік пен сыйластық ыыы орнай бастаса ыыы тіпті жақсы болатын еді деп ойлаймын ыыы
ііі және де өзін өзі іздеп жүрген немесе ііі әртүрлі ммм таптауырындарға немесе езушіліктерге тап болған адамдарға да көмектеседі деген үміттемін мхм ііі
сондықтан сұхбатыңа көптен көп көп рахмет
ы қауышқанша күн жақсы
ііі саған да үлкен рахмет диана
сол жалпы не деймін енді ііі өзіміз отырып шәй ішейік деп сау болыңыздар өшіре берейін бе иә
біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз
мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру
оян батыр подкастын ұнатсаң бізге айтюнс гулг плей қосымшалары арқылы жазыл
фейсбук инстаграмм в контакте және файндюби нүкте ком сайтында бізбен бірге бол
подкастымыздың жақсаруына себеп боламын өзгеге көмектесемін десең айтюнста өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа
назарыңа рахмет